أحب أروح أشوف فيلم وحدي لإنه أحيانًا أحب أعيش التجربة بطريجتي الخاصة، أركز على كل لجطة وكل حوار وكأني داخل الفيلم، الغداء مع الناس حلو، بس فيلم لوحدي يكون مغامرة، أستمتع بالقصص والصوتيات وكأني جزء من العالم اللي يتجسد على الشاشة، عكس الزحمة والإنخراط في الجو الاجتماعي.